Chanka kutu ku ya'a kuvii iin te yu nó andubu tuku, kuente iin anranke inka tu viluu ndamé tu vilu nde vilu an mexito ko vilu anyee ndedojin vera niyen tuyuu ini ñañu ñachí, ndodachi nayuu vili ndendugu naxhiona vee yanke keminen nakixuu la'á, ta ondio ngu junio ha nguanata chiva'a nejan jerinme nanráke njunravi ini ni to'o merete inka tuko'ó vee untaye anrangue ngutu ndu inyen no'o andubu toí biluá.